Le filtre à eau ndraiky, izy agnatinle raha le hagnanaovana azy igny efa misy etapy maromaro ôhatra hoe misy charbon, de misy fasiky, le ragno igny amizay tonga de arotsaka agnaty aka fôgna de mandalo etapy maromaro igny de afarany ambany ary amizay kny lasa madio le ragno igny de igny le ragno le madio le farany ambany.